طبعا الرياضيات مهمة، لإن الأرقام والحسابات تدخل في حياة الإنسان في كل شيء، في فلوسه في حساباته لحياته، فال فالرياضيات مهمة، أما الرياضيات البحتة والخرابيط الهندسية هي مهمة للي بيكل كمل في تخصص هندسي أو تخصص لها علاقة بالرياضيات، غير كذا لأ.